हा तू बतल लो यार एक तार <hesitation> ड्रिम। लोकेशन हैं बारा मां घुमना जाना हैं कहाँ ने काई। करना हैं बतल लो यार बार याद देवाल लो कि यार। <hesitation> हाँ अस्य अस्य जगा घुमना फिरना। जाना चु करें है ने टाइम मां तो थारे। <hesitation> वाट मे संज्ञात अच्छा अच्छा तरह ते बतल लो यार एक। तार संज्ञात ड्रिम लोकेशन हैं बारा मां। जीवते वार लो आच्छे उते याद रहो वें मिसंगाजे जीवत। इससे ले जाई।